د ویښتو وچوونکي، د لاندې ویښتانو د وچوولو پخاطر باندې په داخل کې یو پکه یې لري او یو کویل لري څې هغه <hesitation> هغه کویل ګرمه هوا او بیا د پکې په واسطه بیرون دا هوا ، پیرون ته پاشل کیږي او دغه تودوجه باعث د دې کیږي چه ويښتان وچ کړي او په سرعت باندې البته نظر عادي حالت ته.